Ga sinda thakani laka da fa dapah ndah, thakala kurm ta tsukti tsi hihi dulaka thakala ɗanmwa kara kuta ka munke lari ta tsi- tsintari. Amah ntakalah taka sindi. magar kata chi- chi ka pulari, ka fatu nmi ka ɗuwari taɗa tsi- tsinata a ndan wa, ma lya kaci anitah tsi- tsin tar taha tsi- tsin ta aduwa anti ntakalah dama. ntakalah tasinsu ntakalaka tsin tsimta ani ga'a aniwa ntakalah maga pusalah audah tasinda a ntakah ɗa nmwa tasida abir niniwa tada tsimtawa tah tiramta da kata tsimta ani, ka zalagu ngandani. Ntakda tswa. ta tsimtari ata ƙuma dugu kata zali fulan tinga si ƙutu fulam akwa ani, ga ƙuti fulan akwa thlili akwa nati gu pulani wa. ƙuma mta wutunkha gu sithla gunana susum ta tsuktnu kha. magar ƙladawa tah pala gah na susuma. tin ta ha miyari ƙu gan lukwa angu kasi anti gu kalah nyanbwa to. Kamir ngandi wulni ka mi kutari gandi nah susum. Amah ntakalaka tsuw tasin gu ani ga aniwa. kullin walah ntakalaka an kili bzir tah tukɗa kaɗa tirah amah mah htakala ta kili bzirni tajak fahuɗe kata vuɗa kwa humbari. A laka tsu ta hirdawa tapala ta kilida ta uwa daɗi shashi asinwa, shin ngani labar ntakah. ɗana hara apani. Ntaka lakah ta madiya, ntalaalakah ta bzin kyar taɗika hallakawa tsupa mburu ti hyel halikti nburu. Hal zum- zum ntakani tsupani. Nalalah mitik ƙali bzir ta kali ka firamta ndulakah tsuwa ta jakti shahuni mata siasini tu da tukni kata fira mah mayar ni asini tin ta tukuɗa kaɗa tara shan ngani akwa wujir ntakah tuga wulari. tada tsi- tsin thlin aɗuwa tadita hiri nini kaɗa shaksi asiniwa sai kandu baralaɗa vipi ka pi shin ka madayar shiɗa anki bzirda ata uwa tsu na nati hyel nada ɓasira da. ɓla pah ntaka kenan.